Itony aby a karazagna satroka fantako: <hesitation> satroka bory a, dia kaskety a, dia satroka kôbôy a, dia satroka lamba dia satroka bà.